E kau ʻoe i ka pā meaʻai pāpaʻa i loko o ka wai. E hana hou <noise> ana ʻoe e hoʻowela ana i ka wai i loko o ka pā meaʻai a paila ka wai a laila e kiʻi ʻoe i kekahi ʻō a i ʻole pahi a e waʻu ana ʻoe i ka meaʻai pāpaʻa o lalo.